ماذا أحب أن أفعل في وقت فراغى؟ والله أحب أقظى وجتى في الجراءة، وايد أحب الجراءة خاصة الروايات هذا الشيء عشج، وأحيانا أمارس رياضة المشى، أو أطبخ وصفات جديدة، أحب <hesitation> الطبخ وأحب إنى أخترع وصفات جديدة، وبعد كمان أحب أتفرج على الأفلام أو المسلسلات الكورية، أو أطلع مع صديجاتى الكوفي.